A-aguna laip ai ela siamela magealadia gore aika. Nala aguna laip ela inakae naulo atorosagu, na laip megea tagu solasaguto ito oma lao saguto, mu toruanau isogu mageala kae malamala sagu. Inau nimu, anua kaka ninimu sakamu inau aguna laip ai magealagu gore aika, inau ini anua, apogu rausu anua kaka nini sakamu, aguna alau, aguna ioai, umudo nida, dapo idaini anua arusu, raremai sodina, raremai sodina, adana isoda dapa kato asaki, saitia pato ko arulalau saikaina tara katokalado adana laipia umado mageala da gore aika, sogoladai raremaisodina tada aru lala eda, laip mageai dapa lalaoela, anua tadi pa laolao edipa to atorodia, saikain siam dapa ato atorodia dapaka lalau dudumaimare isida, adana dududa peto ko sasaka palo, raremaisodina da isoda peto atoroisala umado nau ito domalai tagu lolotu sagu ina nimu anua, peko rausum saguto, adana tu peto atoro. Ini siamela isodai, tagu naulo uusaguto, ada tu peto atoro isodai raremaisodina raremai lago dapato mageai somaisada elae asa peto mageasala asa, tadapato tusada, ini siamela, inisiamela mumudi dai dipa lao, nida tio, gesi asa daputo amalo aisada ta amela aloda tioni elae asa dapato amaloa, nalo laip iai umado anua peko rausudia. Ini apoda ini anua elae apoda rausu, tadupalama sosobi lo edia lago tapako ari sisiki ini simelaia dapato tukudia, tukudia lepolimu atorosomaina oh nu a tadapato aledia ia, sa, sa, puto ato atorodia elaba taupe atoria ela ine pe amalo ela. Mudo tupe atoroisala elai nida elana nida iai laip asa ta alo aisada ida tioni, tioni, tioni paka ninisakaia. raremai sodina ada lao, laolana magealasoma elai inau ai, isoguai tagu tutusagu aguna io nu idakain nalo aguna tu niu sosolamuai kae peko rausudia ine ia tioni ia tioni taka aleu kae atoutoria lago ina kae rupea kae lalaoegu na, sai, tioni, sai, tioni, sai, tioni elae kai atoria kae alo atoro somai. Kae inu atoria aguna laoai ela magealai ka lalauegu, inau dipoto pekoiau oh inau ena kain tioni, na tioni eh. Raremai sodina eh tadapa eh na, tuda mageala gore aika, raremai sodina elana tu eh dapaka rurupea. Ela dapo streit pout sada ela dapoto lauasada anua se, se, se, se elai tapoto peko rausudia taupoto tukudia, taupoto sigani, paparataim elae pa sigani akadialadia, ela isodue la, ela. Laip elae dapa irua, ini anua, ini anua toru ia, sa, sosolalai sai tioni tuda atea ena dapa ato atoria, dapaka niniotomaraina, sai kain toru tadapa aloina, dapaka duduku sakaina, raremain sodina, raremai sodina adana tu elae peto waisala. Raremai sodina ada tu eh tadapa aloa, akoakomala, aikala, pato bola nimu anua rausu akoakomala ika. ra-remaisodina da tu peto lao wasala, lao wasala, lao wasala akoakomala aika. Anua tadapato toridia ito ada kantiri sololadai elai dupoto totoru atorodia, dapa siganidia nini iam, atoatoria, adana lao peto atoroisala raremai sodina, magealai gore aikai peto lauasala. Ma ida tioni, ida tioni se, se, se, se, paka nini sakaia, ada laipia, domala nida pepekosada, nalo tu elae magealala gore aika dapoto solaida salada, nida raremainsodina tu pe atoroi pe atorosoma pe mageasoma raremaisodina raremai sodina pe atorosoma pe mageasoma raremaisodina raremaisodina pe lauisala, lauisala, mageaisala elaepelo aisala akoakomala aika, na tu magea tadapa aloa. Raremaisodina ada tu peke, ini kain onou, ini kain onou tiada dipaka tutu, dapato lolobusuisada raremaisodina tutu, tio, gesi, asu dapoto iruaela elae tuna ela pe lauaisala ako ako mala aika anua paka ninisakadi ena tu elai peto lauasala peto lauisala ako akomala aika, dapato idain aloaisada, nalo mageala gore aikasoma.